شوف باه تطيب الروز عارف واش لازمك دير، شوف لازمك تهز <hesitation> لازمك أول حاجة تفورو واحد جوج تفويرات ولا ثلاثة باه يجي بنين من بعدها يطيب المرقة من بعد تخلطهم مع بعضاهم وتصرط وتاكل، أيا من بعدها من بعد تصرط وتاكل أمضغ مليح أمضغ مليح ومن تاكل.